Mu tawɛ mu tawɛ mu beso tawɛ ma yi bɛ ɲana wɛ na a muyɛsi ho dimiyan ma wesina fa wa ɲa wɛna fa wa nɛ zin'uwe wɛ na mu yi bɛ wo ho dimiyan mi wesin <hesitation> bɛ tɛ mɛna tɛ debenu na ni debenu nɛ na a mu se so mi mɛna a dɛmɛ'a o zɛrɛ <hesitation> tɛ ho na